Eoa hitanao zio karaha mentsika exemple zao ianao toy ny hoe maître gims io zao io zao mitana mitana lazanazy zio fa zio zany misy secret-nazy zany tsy tsy de tiana ambara plublic-nazy zany ohatry hoe karahanazy io tsy haiko masonazy io karaha balana zany masonazy ao de tsy ambara zany e. Ay! manao solomaso to izy bakeo zany za zany kô mbaranazy io na hoe tsy manao solomaso izy manao spectacle ay bakeo tokizako mihitsy bôka izy.